കരുന പന്നഗ മനവിയതി, ബേതകുല് ഉത്തി സനബുതി അദിപുന്, നമ പുരോ വേന്ജ സമജദ ബഗ അദിപുന്, അന്ഛ പുരോ തിന്ഗ് പല്പദകുന്। നിസ്വര്ത സേവേ ഇപുന്, ബേതകുലേഗ് ദദ മല്പദകുന്। അക്കല പ്രതിഫല നിരിക്ശേ ഇപുന് ദേ, അവ് ഹേല്പ് മല്പുനന്। മനിശ മത്ര ഇപുന് ദേ, പ്രനില മേലദ ഇപുനന്। ഗുരുശിശ്യ മധുര സമന്ദ, ഐതു ബുക്ക സമജ സഹയ ബുക്ക ദന മല്പുനന്। സഹന ബുധ്യ ശക്തി, ലൌകിക ബുക്ക അദ്യത്മിക ദയേ, പന്ദൈതു ബുദ്ധ ജേസുസ് ഛ്രിസ്ത് കന്ദിജി ബുക്ക മധര്ത രേസ, അക്കല ജിവന ഉധര നിഅ അദിപുന്। സോമ്യ മതുലു, നഗ്വിന ശക്തി ഇപുന് ദയേ। ഭുക്ക സദര്ന വിസ്യ ഉല ദയേ। ഭുക്ക, ഇതേ പന്ദബസിതു ഇരന അസസിതുന്, ശരേ മല്പുനന്। ഇജിന മല്ലക്ലു ബത്ഥന അക്കല ഇബു ബുദ്ധു കോരുപുനന്, ഉകുര ഏക്ജമ്പല അദിപുന് കൈനേസില്।